La röiza, ël turnasul, la viola, la pimpinella, la gensian-a, ël tülipan <hesitation> la margaritta e d'autri saurìu propi pa